To'q ko'k rang ko'pincha cheksiz osmon va okeanlar bilan bog'liq. Bu rangning chuqurligi va boyligi inson hayoti va koinotning murakkabligini eslatadi. Mazkur rangning boshqa tomoni esa donolik va bilimni aks ettiradi. Ko'pincha ilmiy tadqiqot sohalarida foydalaniladi.